جنوبي افریکا د نړۍ د هغو هیوادونو څخه دی چې یولس رسمي ژبې لري او د بشریت د زانګو په نوم یو تاریخي ځای لري چي هلته د پخوانیو اسنانانو فوسیلونه موندل سوي دي. نیلسن منډلا د دې هیواد اولني تور پوستی ریس جمهور و چې کله و ټاکل سو. دی ورسته د اوه ویشتو کلونو څخه د زندان څخه را خلاص سو او د دې هیواد د ريس جمهور په توګه و ټاکل سو. دا هیواد ښه هوا لري.